Mopeti ara jukurai mopeti jete miramii peguaiño eh maratu ra oiko ojavaipora ani iñaka ra okañi jaema ou jei eh, reikua no Aikuaa etei atu kirai ayu kuape avae va, jaema kiara sereru sereya ani kiraira se iño ayu avae kuape, aikuaa kirai ayu avae kuapeva emombeu se